E fipasia patolo: de e tena sara da ambony latabatry asia lamba ambany eo da, asesy manomboka amigne morone tombony ry agny, da indesy miakatry da pasia arakaraka e sisiny egny zasy izy sindria sara.